komiði sæl og verið velkomin í

í þætti kvöldsins segjum við frá framlagi Íslendinga á næstu Óskarsverðlaunahátíð heyrum af sælgætisáti í Danmörku fjöllum um reikistjörnu sem Íslendingar fá að gefa nafn og fáum frá Árskóla

Íslands til Óskarsverðlaunanna á næsta ári myndin var valin í rafrænni atkvæðagreiðslu þar völdu félagar í Íslensku kvikmynda og

hvítur hvítur dagur hefur vakið mjög mikla athygli hún var

sem besti leikarinn íslensk mynd hefur ekki enn fengið Óskarinn en hver veit hvað gerist á næstu hátíð sem fer fram í Los Angeles í febrúar á næsta ári Danir eiga heimsmet í

samkvæmt nýlegri rannsókn sem var gerð í hundrað löndum hver Dani kaupir að meðaltali tólf komma þrjú kíló af nammi á ári og þeir drekka að

meðaltali áttatíu og sjö lítra af gosi á mann á ári svona met er ekki beint eitthvað til að hreykja sér af og sums staðar hefur átak verið sett af stað til að hvetja fólk til að gera eitthvað annað en að borða nammi þegar það ætlar að hafa það huggulegt ætlunin er að berjast gegn svokallaðri

hér á Íslandi borða líka margir nammi samkvæmt tölum frá árinu tvö þúsund og sautján segist einn af hverjum

þremur Íslendingum borða sælgæti tvisvar til þrisvar í viku það er auðvitað margt annað en nammi á boðstólum og lítið mál að skipta því út fyrir annað landlæknisembættið sem passar upp á heilsu fólks á Íslandi segir að æskilegast sé að borða mat sem kemur beint úr náttúrunni til dæmis grænmeti ávexti ber fræ og fleira svo er alltaf hægt að poppa

það er ekki á hverjum degi sem fólk fær að nefna reikistjörnur Íslendingar fá nú að nefna reikistjörnu í öðru sólkerfi íslensku nafni og skólar eru hvattir til að taka þátt reikistjarnan heitir löngu og flóknu nafni núna hún ber heitið h d

sex b

er í tvö hundruð tuttugu og tvö ljósára fjarlægð

frá jörðinni það þýðir að það tæki um fjórar milljónir ára að fara þangað með geimskip i sem menn hafa smíðað reikistjarnan er svipaður Júpíter í okkar sólkerfi en miklu heitari það er vegna þess að hún er þrisvar sinnum nær sólinni sinni en jörðin er frá sólinni okkar eitt ár þar er bara sextíu og átta komma þrír dagar það eru þess vegna

engar líkur á að þar leynist líf það geta allir tekið þátt í að nefna reikistjörnuna

verður lögð fyrir alþjóðasambands

en það má ekki nefna í höfuðið á sjálfum sér eða stjórnmálamanni hægt er að senda inn tillögu á stjörnufræði punktur is þá er sem skoraði á Árskóla á Sauðárkróki við sendum krökkunum spurninguna hvað þarf að hafa meðferðis þegar maður fer í ferðalag

hljómsveitin of monsters and men kom fram í spjallþætti Ellen

á þriðjudag þar flutti sveitin lagið